जस हमारे कड़या पंड जाओ चिपके किच। तो अमारे तेतूक रिनबार हा। कुष्णा हा जातुक अमे घास साकू। तब बातमुंजे अमे धोई साकू पानी लाई।